Tiɗɗi sane sane ɗi ka won hen. Jama fu <hesitation> udjunaji sapo udjunaji nogayi. <hesitation> jafu di ɗi ujunaji tati yade ujunere. <hesitation> so no ka jamma gooto mbiyata. <hesitation> so tawi lewru aɗa waawi jataade ñalawmaaji muɗum e jammaaji.